مجھے لگتا کہ جیسے ابھی <hesitation> انسانی زندگی اتنی ضروری ہے۔ کہ ہمیں <hesitation> جو ہمارے آس پاس جانور ہیں، ان کے بارے میں سوچ رہے نئیں؛ تو ہمنا ایسا نئیں کرنا۔ ہمنا <hesitation> تو انسانی زندگی وہ اتنی ضروری ہے جتنی کی جانوروں کی زندگی ضروری ہے۔ انسان ایک طرح سے، مطلب تو میں دیکھے تو انسان اور جانور کے بیچ میں جو رشتہ ہے نا، وہ بہت اچھا ہے۔ کبھی کبھی انسان، ہم نا ایک انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دے دیتا، پر دیکھے تو <hesitation> جو جو ہم کتے یا بلی پالے رکھتے، وہ اپنے مالک کے لیے <hesitation> اس میں ایمان دار رہتے، کہ انسان کا کوئی مقابلہ نئیں ہے۔ تو انسان کو ایک جگہ رکھنا اور جانوروں کو ایک جگہ رکھنا، دونوں کو مکس نئیں کرنا؛ ایسا نئیں بولنا کہ جانور امپورٹنٹ ہے، جانور ضروری ہے یا انسانی زندگی ضروری ہے۔ دونوں زندگی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔